leddi Algeria ni handima leddi Arab en un, leddi Arab en, ɓeɗo fija be pucci hamɓe ma, ɓe ɗo fija be mataji, ɓe fija be gyeloɗi, ɓe ɗon mari nyebbam bo di ɗon ha nder Africa handi fu, di wala tarihi sosai leddi mai bana lesɗe Africaji luttuɗe ammani himɓe leddi mai ɓe ɗon yiɗi gamarle, ɓe ɗon yiɗi vindugo vindi, ɓe ɗon yiɗi bo vurta'go dingi wancugo ha nder ladde ha nder sahara, ɓe ɗo yiɗi kujeji mai sosai.